Leydi Italiya ko Rum on waɗi ndiyam e jam, o jogii ladde ɗiɗi ɗiɗi ɗi o waɗi moƴƴi e artu, musiiki, laɓɓi, wullunde, e ngurndan. Italiya on njahiidii gila ɓuri sare e jamfuɗe Renaissance.